أقول أختار واحد مهندس فظاء عشان يبنى مستعمره و الطبيب عشان يعتني بالصحه و كمان أختار عالم نباتات عشان يزرع الأكل و شخصيه مرحه عشان ترفع المعنويات و آخر شخص يكون عالم تكنولوچيا عشان يسهل علينا الحياه هناك هالخمسه بيشكلون فريق قوي.